हाइकिंग और बाइकिंग दोनों ही बेहतर भी कल्प छे लेकिन अगर हमसे पूछा जाएं तो हम बाइकिंग करना पसंद करें छे क्या है से कि बाइकिंग में साइकिल के तीवर गती से चलावल जाएँ छे जिक्रा से कैलरी बर कर जाए सके छे बाइकिंग से वजन भी घटाये में मदद मिले छे और आज के समय में वजन घटाना बहुत मुश्किल काम छे बाइकिंग से दूर के सफर भी करल जा सके छे और वो से जादा समय भी ना लागे छे समय के भी बचत हो गई छे।